Di ngaha macaru caru, ma wara aka <hesitation> dana ndai indoensia ke, na bade ra edaku bandaiku, ara sara jawa dedeka jogja wara ngarana gudeg gudeg, terus, depa pinda dari setoi, bune aka wara wonosobo ka wonosobo wara ma ngarana mie ongklok, dere rai la ele narimu, aka kudus wara mangarana lentok, wau ede wara soto kudus, aka jakarta re betawi re waur mboto iuk ngaha, kerak kerak kerak kerak telur, ha, kerak telur betawi. Pala nuntusi kuliner ma mbotore ya ara jawa ke caru caruni, tapi ntenepa wati loana kalalo caruna ngaha kuliner rasa ndaiku, ese mbojo, bune akana pehen wara ngaha oha po'o, wara ngaha timbu, mina sarua, uta dohore wara, palamara. Palamara londe, de wara wali ma caru sabua, ngaha kadodo wera, lobo kadodo kinca, kadodo kawi emm waktu ku caruna. Bingka dolu, bongka dolu penaraga, bingka dolu ndawi ba dou penaraga. <hesitation> kagape, kagape kagape kagape re ka, bune ara pehem ara rasa jawa ke, kagape re bune sarai pa bune, a- au ya kagape, bune soto, soto madura kombina, bone deni ndepa kagape pala kagape ka carue nae nae, kagape ka na dompo hi'i dohon, kagape. Au wali, timbu waura, kagape waura, mina sarua waura, pala mara waura, <hesitation> mangge mada, mangge mada, <hesitation> mangge mada <hesitation> ndawi dae, kahuntu kalo, <hesitation> kahuntu kalo, <hesitation> ede wali ma caru, mangge mada tau kapanto ede carui, di bungka kai puasa.